<hesitation> Biby miaigny agnatin'ny rano ankotrana laoko e: voay, <hesitation> sôkatra, <hesitation> fôza, hôragna, horita, <hesitation> dauphin, <hesitation> requin, <hesitation> tekateka de huitre.